أولاً أخذ الأدوات اللازمة, مثل الإبرة, والخيط, والمقص, والزرار, ثانياً أختار الخيط, فالخيط لازم يكون مناسب للون القميص, ثالثاً تجهيز الإبرة, رابعاً تحديد المكان المناسب, وخامساً البدء بالخياطة, وسادساً تثبيت الزر, وسابعا <hesitation> نحافظ إنه ما نوجع أنفسنا, الإنتباه لنفسنا أهم شي.